الكلب نتصور يستحق أنو هو يعمل رياضة أكثر من الحيوانات لخرا، هو حيوان نشط اذن نتصور لازم <hesitation> نخرجوه مره في الصباح يتمشى يعمل نص ساعه ومره فال- العشيه زاده، فالليل، مع اللخر، يعمل نص ساعه يعني حوالي ساعه هاكاه، يعني اذا هو نشط برشا تنجم حتى تعلمو ساعه ونص.